आमतोड़ पर इंद्रधनुष ना मय्य कतीमें देख्यो जाया करा है। मय री टाइम जको डांगड़ू खिजायगा कर है बिना ही इंद्रधनुष केवा है। इंद्रधनुष में सात तरह का रंग होया कर है। पहलो हुआ है लाल। दूजो हुआ नारंगी। तीजो हुआ है पीला रंग रू। चौथो होया कर है हरा रंग रू। पांचवो हुआ है बैंगनी रंग को। छठो होया करभाई बैंगनी रंग कू। सातवो हुआ है भूरा रंग रू। बाहे रंग पौधा में और पौधा में जो रंग पावा है बिंका पाया कर है। जो लाल रंग रू फूल होया कर है बिना आपा रेड रोज भी खया करा हा।